abeh ngbu nu otu nbum chilam nu osisi nha mjiri tiya ayara na otunge kule isienu nfuya ah fihwu nefayi ngwagwa nu niugwu aru anrizagwu aru n mekpa fiyaah rumum make ess ora okwu kwo ba ma kpatikwekba ma bidonjikenjul ezigwu ara nrijikwkwele ba bazi vugam wiri nu oro nezr nrigam wiwi nu oro zumze module ny aru ha mzrigawuri, mr rikwo makala hzi aru morukwzlnim nu lam aya madak mayala nu oyasu nau banaye oro buru yam rumum yakwelem orokukwo nam zi ometula ofunga kwu rie ny abeh nbazik ayara chibola mu abah ke cbilara <hesitation> ngbe kule nu isinu nmakpefiya rumum maba zi ogbara nha okwukwoba, nenu be nye zi ba fika kzba neya fiki kam. huuru heka nwiri yami mo nu ouu nzk ara nzk no dula ham ota akakam mo rukcozle merikwelam wiri yam mayahiara hane ji kpa nayalaya ma otunge kwale ise abarogboraru naya laya maya ha dukolo ma nu rum yezi arikwo wiri abali otunje kwek ire nye obula bar oro zeziayara abali ka ato <hesitation> ma tiya okwule isenu ntiya nkpe tiya kwo ba nyz obula bilo otu omankwa nkwa a bea ganozk oru okwukwu maya nefika nfke mzi mezk aru mykwe betila mr zzgwu oyzba manu ba mzkwek ma vara wiri kem wrigam wwiri nu oro huuru fam nze ara modak iru haru bamdale mri huru wiri kzim zrugalrm otuje kwu ise la aji agbasa nyarhar orgbor aru nyahaya oro nyakwin sre rumum nu oro ha menuba zi till ounje kwale rk abar zzzkayara. odala nu izi abeh aru izi abeh aru obukoru otahan otupa kwal isenu mzfayara nxi ibatiyah rumum mzobala bedo nyik njila bazzi oro okwukwo nyzkwoba kemzagwo nye llual nyzlwal ma jiman njik ru nvuru wirim zeah moduk ham rukwo wirim arukwele ofuagz kwule iye nborha motto aru nya haga mayahana menu rumum nycezk ariha wiri abali manu bayz zi tw ofunje kwale rk abarzzzkayara atiyaha ma jibarla nu aba li isie obukeri otu oka kiyem monokwukuri nma kpatiya ba abezeoro kwokwo ba ba tiyam bem fikenjik beti ezie oro okwukwo ba ma mjikendike mjieezkara mwru meko nwere meri nu ara n voruneko vuru zie ngweya iheal nye ba iwal nha bz v sor zi nu oro ozi iwai mo nyk ba kziveru modela n ha zi oru mo ru aru tw kwala ise ayafiaya abarhogbar ayahado oro <hesitation> mayahara oro mbaziz oro tw ungbz kwugede irk ngz obula barzezie ayara odutara abeh kz isie abarho. ogbor bea zkoro azi nu oro mgbe kwu eri nyi ogbela bar zzzkayara odala abehi ke isi obukoriri ofuham mza fiyara nu osisi nkpafaja ba nyz obula beajike ma bea zae oro kwukwo ba, ba mjike mai makone jike naak aru <hesitation> mo zurula ma yz ba ozor o buhornu oro mr kur legide ba aye, a bezazh ya bu oro kwukwo mo dala lere nmro ru aru ofunje kwale isz lam ofunhe nu isiz abar motto aru abarra ogburah okwo rumyahaya okwo lam yahaya mamba ya zi side til ofangz bokwu nk abar zezkayara abeh isianu anbazk orokwukwo iziyem izimakpatiba batiya Uikere njikere aru so omekwa iwai eji su iwei bah nyega bah iwai nmabia ozorizor aru elegide bah anya na oro wuru nkem ze mab dula adu ham ni beh kwuoto ayi zeh ayi ziga aru ayi rukwele okungbe kula ise nga aji na ahia iyiba ogbor ali okwor nhaysha oro oku nghe kule lri manubsh nyen bula nzi-arira Abali asa- abali asa boh bu chicken zi chibola nu osiri nne bah neh oku bah beh ezeh oro- ekpere nma mazi noh oro besi ma daziri nu-oro meh zeh anu nmazila till ordinaka akam agbasa ayi gbasa bah bja ogwa- nyea ogbor agbor kwola nhayaha nbia oro manu bah chiyejile aje arira orhakam garu